باش نحاول نرجع التلامذة نتاعي الإنتباه نتاعهم وقت لي انا معلم وهوما ضاع عليهم التركيز، يلزمني نشوف حاجة اللي ينتبهولها، أولا نقطة نظام نقفلهم في وسط السبورة ونعملها هكا ثلاث ضربات على السبورة باش الناس كلها تخزرلي، نحكي معهم في حاجة يحبوها مذا بيا، <hesitation> شوف شنوا <hesitation> الحاجات اللي مش عجبتهم نحاول نتحاور معاهم.